Intenej ma' tan kiw kiw k'ij tulakal b'a'ax yan ki- kito'on kikämäk chen ja' tan ki kinwuk'ik ma' tan kimentik b'a'ax tulakal ch'äkil ma'an kito'on ulaak' ja'il chen ja' ki ti to'on jach säsäk tulakal ja' säk kiwuk'ul kito'on.